Mun bii gɨn balai, diiri min yimai mun bi, kida shi ballo, bala ma leung shani, to mɨni miya shani dama, muni mune miye shani, wai mu shani nen bɨla shi shi lau shawa wai yikiu, shi muu shan, boka alyi, shi gɨn kanadi shi lau woma kani, anta bo kumbou washi jinda bunenwu, mu dera, mu dara mu dere, washi jinda, washi jinda kambou kumbo an jindaiu, ana washi yikɨu an tamau, amma boshi jindawo, wakai gɨn shiu, kai gɨnshi shi jindawo, mini miyo shani, duwo nani na bulai na tano na anono la- la- la- la- la- lu woi la gwa mɨni- mɨn woi mɨn bala ma bwalin ɗuwo, bula ma menwora, menwara bo doto. Am tamo, an ta gɨn mini la puwa am- am- am bonko buila la puwa gɨn dwal wa kai gɨn sholwo yiwon. kida malama menwara aka do bo golə ma menwara, banje ba'a mamu kenan. To mɨn golo ko shimi, daa banje mɨn yimai, mɨn gin gwo, mɨngɨn gwa dumba mɨn gɨn poliguwa, mɨn gɨn nɨre, mɨn gɨn gwa dalhat, mɨn gɨn gwa wuɓa me dai gwai ma ko shirwo, banji na bakaime bomu tamu gɨn kai, kaina gɨre balai akata kwai shiriro, me proguru ɓoma nene shani, mamu mamu mɨn miya dera, boka yinge dii aka al ding guwat, boka yinge dii dong guwat buka tako ɗa, ɗu gɨmai aka ala la woi worwo la puwa, proguru ɓoma, mini miya shan, mɨn woman gɨ woman, bo mawo bo doni nene an komani. Hau am komani bɨla tai lo mɨ mɨn lwa gɨn awoma, gɨn mɨn miya dera proguru boma nene kɨshimi, da banje na bulaime, da banje nu balamaime, ana kai banje mawo, lumewo rarab, annu rarab am gɨpemawu, boka doko gɨn wun duwai mɨ aka chuchi mamu yiki, to aka mamo gɨn womango, kida mɨni wai awomu rarab wu, mini miya deru bomu ɗumoi, ammo boka doma awowo raab, ɓanje-ɓanje amu almai me progwu ya, me baiwa mamu, baiwa momu proguru mɨ boma nene shani, to kishimi banje mɨn gɨn gwa dumba, progura ɓoma, shire ma she nini kimi na balmai, mɨngɨn gwa ma koi shirwo, mɨn gɨn guwat boka koko nini ɓanje aka al mina mɨ proguru ya, gɨn puwo mando aka dim duko, aka dim auko laki ka poroko. Aka yirko kaye dumbillo laki me proguru ɓomo nene shani, boka doko ɗin kai lau wonduwai, ko kai lau mɨna, lama duwa mamu shai buiji bo wai ɓanje na bomai jemanyi a ɓa a jaɓatau, kima ana ana balwo me ɗuko nene, baɗau ɗukko ka kaye mongo, aka duko ana kai gɨn tamno, ana wakai gɨn tuwnou, am bongo kai daa janje ma daa ɓanje, da bansi mawo bo doni me ama mɨraime wun duwo dai gɨn ambo mawu kushu kushu kushu kushu, wun nene dai mu mowu boi, do ta koni kallu akado almai wuti tantai, zo shani kenen aka doma aka wai gɨna, aka wai wuduwai ka ware womango ka tako bubu waina balwo balau, me proguru boma nene shani, bo shi mu dera, gɨn shi muu dere, proguru ɓoma. Shimi na ɓalmai, mini mɨn kishimi wonduwai duwoi womun dindaiwu, shi mu dera shi muu dera. Proguru aye mini, kaina almai dai bo mu dera dai shi mu dera dai <hesitation> to shi mu dera dai washi jinda bunenu muu dera ba washi jinɗu bunen wu jire ko miya dera, shi nu bwari ai gan ladera, shi na wai a gan la dera, shi na wai angwa na dera, to mu dera washi jinda buwan wu, shi jindai ku duwoku gɨn shi lapiya shi jindai ku duwaku gɨnshi lapiya aka basmai shiginshi lapiya, amma bunan washi jindai wui bɨla bale dai shi jinda womongo auwo, auwo washi lakiu, boka ɓonni an gɨpɨmai, ɓomaiyi ra, shi kai boni ma shi yingɨmai yingɨma, leɨda bomaiyima ki nani baje ma nana bullai bainji nami ma nami na bulai ɓanje, bo aka bonno wuudu wai, ama aka bunno kai yinge goro, woiyi. To ana gɨpɨmaiyu, da ɗee da tuwa nani na balai na gotokoi, ma dera kemare shi jindai ka duwoku lapiya gɨnshi, washi jinda bunen wu bo ka buneyin an bunmowou to shi me dera amma dai won aka lammai fu nene la ali mani. Ana aku gɨn, wu wi waime mɨtikai daa puro gɨn pɨnen yi an kuro yingɨmowo takatai gɨn ayim mongo, lɨshik likshik, wai bi kɨmaniu, mun dera kanaya, bowai mu derau wai mu neneu, na ɓwewin, na mi na jan, nami nami, wai mu niniu la lamanyimɨ ɓmaji, kaye wunduwai ɓanje an bulwo, dumboko baighi, dun boko baghi dum boko baghi, dumboko baghi, amma shi mu dera an almai kai wormai shi kara yingɨmowo, boka ɓoni an gɨpemai por mandin boka ɓonni pa gɨn paraparau awowo, yanwo ku bonni gɨn paraparau awowo, har aka ɓomai gɨn awowo raab wu, har bo a gane awowo raab an gɨpemai wu, na madene ma, banje ko mii aka bono, ko banje na balwo me, bo aka bono bo aa bo aka yino wunduwai to na yingɨmai yingɨma boka na yingɨma bo yeni, to na gɨpemai, bowai yanan ma dama shi washi na gɨpan, amma to shi mu dera kenan, shi mu dera, washi jinda wuuduwai ka boni lu pitinuu weshi jinda wu. Sam washi jindai wu, shi jindai ku duwoku, ku duwaleu gɨn shi, ka duwak gɨn shi, ku duwaku nene an bowo me an bowo me an bowo me. mu dera kenan har ɗee har tuwa, mu dera kenan waishi sinda bunenwu, shi jinda zaman lapiya shi mu dera an bowo womani, da toro banje, da toro shi ɓowo kaye mɨra, eh kaye mɨra, bo kaye kaye mɨra ko aka bonni ko kobou ma. Shi woi damaya rau, boka wai ka boni, bo waka wau a ko yinima yingɨmai ma an yingɨmai ma, kɨda shi gumi shi na gumi, na gumi an yingimai wu ma dama dembe ma ka waima boka wai to shikeman bo wakai wau to an yingɨmowon ma eh, ka bonni, bo wakai bonnou ɗei ɗumoi, shi muu dera nene shain mɨni mɨn kishimi proguru yemɨna proguru boma mɨn kɨshimi.